آسونه ډېر لوړ، ښايسته او تېز دي. خره ډېر غټ غوږونه لري او قدمونه يې ورو وي. آسونه عموماً د سوارۍ او جنګي موخو لپاره کارول کېږي. خو خره د بار وړلو لپاره ډېر استعمالېږي. آس ډېر اطاعت کوونکی دی، خره بیا کله ناکله سرغړوونکي وي.